اسمعني, انت بالفترة الأولى بش تلقاها صعيبة شوي الحكايا, أما من بعد بش تتحسن عاللآخر, المهم إنا نعطيك نصيحة وعن تجربا راها, جرب انت كل ليلة, قبل ما ترقد أقرأ حاجة, شوف روايا, أي حاجا, قصا, فهمت؟ من بعد فترة, جرب اكتب انت أي نص, حتى كان صغير, فهمتني, وشوف انت كيفاش اتحسنت, وشوف فهمت روحك, ومن بعد ما بدا اذا بكتب عالتعقيدات في الكلام.